Ny fomba fiasan’ny carte bancaire zaho, izy cat-carte-ndraha hely i de misy puce-puce zay sarin’ny puce hely zay <hesitation> ivelany ake. De aminy alalan’igny zay fôgna ndesan-tegna amy banky agny de atsofotry akàgny de misy bouton-ndraha kitikitîgna tegna ake. Ôhatra antegna alàka vôla regny. Aminy alalan’ny zay- igny fô i carte bancaire igny fô ande angàlantegna vôla i avakàgny, igny fô azaoàgna azy.